में थे जु ची की जंगली जानवरो से बहुत ज्यादा दर लगन या तोह हौंडा जन घरेलू जानवर और यो जन जंगली जानवर तोह मि थे जंगली जानवरो से बहुत डोर लगन जंगली जानवर की हौंडा की जो हम इंसान पर न एकदम से झपट्टा मन किले वो बहुत गुस्सा वाला होंदन की क्या होंदन पर वो एकदम से कट्टो खांडू मरी ध्यूंदन |